Kuchukma tei kongrai ni bemar no dakti hamrwna bagwui lelena nangnai twui kutung khe nwngna nangnai tei bithi chana nangnai. Kutung manwui jemon cha soup modu tei twui kutung khe ma nwngnai tei kwtwui chamung no baad ma rwnai. Chini saak no kwbangma jora ni bagwui lelerwna nangnai te twui kutung ni faap no bukung bai ma kusubnai. Twui kutung o som rwui totra no gor gor khe chakrupdi tei nangkhai bithi bo chadi. Vitamin C gwnang chamung no chadi jemon kaoji komla haching rosun tei swtwui. Amtwui hai khe kuchukma tei kongrai bemar no dakti khe harwui mano.